<noise> أول شي خذ طرفي <hesitation> الربطة بايدتج، حطهم جنب بعض خذ طرف واحد ثم لفه حول الأخر، بعدين أسحب الخيط بشكل مشدود حيث يتكون لك حلقة بعدين سحب الخيطين اللي طلعت منهم عقذة وكرر الحركة علشان تكون العقذة ثابتة، تأكد أن العقذة مشدودة كويس علشان ما يتفتح البدا معاك.